जु डोल्फिन छन वोंकी अनोखी बिशेषताए सबसे पहली त वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान दुसरु की वो बात-चित करना ले अलग अलग ध्वनियों को प्रयोग करदा.और वो समस्या सुलझाऊँ म भी कुशल छन. और वो कभी कभी इंसान दगडी सहयोग भी करदा.